Mukasheeshe ndakunda kurya ebiriibwa na muhogo n'okunywa obushera. Ndashigisha obushera bwangye nshigishe enkombe yangye ndaare nshigishire, ndanywa oburafukiirira kandi nshube nywe n'enkombe eroosa, nyeriire ebiriibwa nyeriire muhogo. <hesitation> Namashaza gangye n'eshwiga n'eshogye.